Karazagna fagnatanjahantegna le aiko zao ai, <hesitation> misy le Bôle <hesitation> football, de misy basket ball, de misy <hesitation> Baseball, <laughs> de misy volley ball, de misy Tennis, de misy <hesitation> Natation, de misy <hesitation> le miazakazaka regny, <laughs> na vitesse, de misy koa o saut à longueur, saut à hauteur, de misy koa rugby, de misy kô le mitôraka bilogno maventy be regny.